Kuka yó'o ta kuchoto na ha a an. kuatu raya dinio, ha konitio ná ha a an. koa uu tiyutu dinio yo'o ta chikanrao iin raya, iin xhichi kan'na, iin xhichi na no ho teoyó inri xa- xa adikio yó, ta modo dikan xa onaka nra iin, iin raya ná ha a an. kadatuo uu uu tiyutu dinio ha akután ha a an dareo iin kola dinio chín ha a an. yuka yo'o, o kua peinado na kucho kuka yó.